Ko ngilin nan- nan ble nga kekeliou te frai parem merin balte balte kto gnomemin u kokou. e solon smat ne. ko solon hange gen. ko solon masal hange n toangi. nonte lala megaku i tsinatong bakte lala gmi hot rusta tum. ko ngilin nan hominwe nga kekeliou. e hakpa hangen tuinu ngil tar naku te masul hangentoa ngi. Tapla pota ko hol singi bakute lamegen i han traha kumne ngil enga kupsa ko nan. ko ngil senga masla tar ki nan ba lam te nan hobto num. A kate nan e nuguku i taun. i tsinatong ako katsin han hanan segen. A noni a kannan rke a masla tar e solon ngil seren. naku has akue solon ngilin nan homin wine gen. tapla poata ako kto segen. Te kaga ku i han. na hol senga manka tra makum te hahal ra baku te me parem sengi parem senga <hesitation> mats kokou na <hesitation> matsi kekelio ko naniku kba kue sasala megin nona kannan rke kue solon ngil homin tui negen